איך וואלט געזאגט ס'איז דא בערך זעקס, זיבן טויזנט שפראכן. ס'דא אזוי פיל שפראכן און אלע לענדער, די וועלט איז דאך אזוי גרויס. בערך זעקס, זיבן, טויזנט שפראכן.